افضل انه يكون عندي طباخ شخصي يعني عشان يسويلي الأشياء على يعني تكون كاستمايزد انها على الي انا ابيه ويكون متاح يعني عندي في يعني وقت الاكل وبعد عشان يعني- يعني- يعني يكون عندي اكل يعني ماشي ويا يعني الميل بلان مالتي عشان الدايت وجذي